Meat, man like me I grew up in ley interior where on la side the we get current we get ice bah and thing neh to put food in so I remember my pa use to go hunt when he bring ley meat and thing neh like dah my old ma use to dry a she put ley meat clean ley meat season a fine and dry ley meat when you dry ley meat like dah la meat can go for sometime whole month a will na spoil yeah we use to dry our meat neh when papa catch meat from in ley bush and thing neh he bring it my old ma had a dryer yeah we can help papa we clean ley meat fine mya can dry it when she dry ley meat like that a can jeh be in ley store room anytime we ready to cook ley one where she want cook she break a and put ley in ley food so ley best way we use to keep our thing neh for a to last long in ley interior la by drying nay on ley dryer meat like bush meat neh you dry a on ley dryer a can las long ho you can keep la meat the for more than one month two month anytime you see a want get rotten you put ley back on ley dryer small you put small heat inside a, a can keep ley meat from spoiling. You can kay meat today once you dry it la meat can lee the for more than one month seh la meat will na get rotten so ley people in ley interior where we wor living we na use to get current and ice bah to put food in to make it stay long on la side pah we use to dry a la na na we come to monrovia we seeing all ley white white thing neh ice bah where you can put food inside a get cold a can’t spoil till ley next morning but in ley interior pah we use to dry our meat neh we put ley meat on ley dryer a dry fine a get hard anytime you ready to eat ley you can eat ley a can last for long a will na get rotten a will na spoil we use to keep our meat neh for long long time in our kitchen neh by drying nay meat when you dry ley meat yeah a can may la meat the stay for a long time wor anytime you ready to cook a a will will be ready to cook yes so in ley interior pah we can dry our meat neh we na get ice bah to put in to make it cold yeah for a to na get rotten even la ice bah thing the when ley meat still long on la ice bah ley taste can lose a can’t be sweet again. So in ley interior we use to dry our meat neh we put ley meat on ley dryer wor you put your ley wood neh under a yeah small lay heat touch it a can preserve ley meat for long period of time wor anytime you ready to eat ley you can eat ley.